<noise> gilugit pelot, futbol, gil ukëꞌ karrel xgu minndoꞌ xias minndoꞌ karrel xkëꞌ minndoꞌ pelot, <noise> biern tap xiazë minn x̱aꞌla x̱aꞌla giedz xiazë gilugit, xgitzë minn par gan chu xiaꞌn guꞌn primer primer lugar, uc̲h̲opu tsonu asta guꞌn tap yu, xiazë minn biern tap lni giedz xia minn xgitzë minn, unaꞌ, unaꞌ y mgiy sia xgitzë xwiy lo lni. Disiembr lëꞌkga c̲h̲ak xiu ugit gia giedz giedz xc̲h̲aꞌzë minn, mars nak biern tap, oktubr nak lni giedz lëꞌkga xiu ugit, basket gunu nak guꞌn xgitzë minn siazë giedz giedz siazë c̲h̲akzë lni.